பிற தனித்துவமான நிறங்கள் வெவ்வேறு வகைகளில் பல்வேறு வண்ணங்களின் பட்டியல் இங்கே. முதன்மை நிறங்கள். சிவப்பு. நீலம். மஞ்சள். இரண்டாம் நிலை நிறங்கள். பச்சை. ஆரஞ்சு. ஊதா. மூன்றாம் நிலை நிறங்கள். மஞ்சள்-பச்சை. நீல-பச்சை. நீல-ஊதா. சிவப்பு-ஊதா. சிவப்பு-ஆரஞ்சு. மஞ்சள்-ஆரஞ்சு. நடுநிலை நிறங்கள். கருப்பு, வெள்ளை, சாம்பல். பழுப்பு நிறம், டான், பழுப்பு. தந்தம், சூடான நிறங்கள், கருஞ்சிவப்பு. கருஞ்சிவப்பு, இளஞ்சிவப்பு, பவளம். மெரூன், அம்பர், தங்கம். சால்மன் மீன், செம்பு, குளிர் நிறங்கள், சியான். அக்வா, டீல், டர்க்கைஸ். இண்டிகோ, கடற்படை, லாவெண்டர். பெரிவிங்கிள்.